<hesitation> Ny maha-zava-dehibe aignan'olombelona zany <hesitation> aignan' olombelona zany zany efa maha-aignan'olombelona ananjy zany efa misy ti- la- <hesitation> zo maha-olombelona alongany de agnatin'zainy koa <hesitation> fa- f- fiampitan-taranaka zany hoe raha tsisy an'le raha ohatra hoe zimbazimbaina zon'olombelona na hoe maty izy de mety taranaka marobe koa maty miaraka amin'ny olona raika maty iny de zainy zany mampa-misy lanjany ny aignan'olombelona raika.